Aata ni roti swlamna bagwui kaisa beloni tei kathi nango. Aata no som tei kisa soda dalogwui kaham khe sapulwui norom khlaina nangnai tei swrapsa ni bagwui tonwui rwdi. Aboni ulo chiokn chikon khai aata no duldi. O budul no kaisa kaisa khe beloni o berawui kathi bai sebdi. O sebma bai roti kiting tei patla wngnai tei abono towa o muthungwui mano. Phiaba kathi bai roti no soman baksa khe patla tei kiting khaina bagwui roti no kaham khai sebna nangnai. Wngya khe roti kekhek bekhek tei rwja patla wngnai.